टोपियां है नि घणी प्रकार की होवे <noise> टोपी उन्हें केव जीनिये अपन अपना माथा पे लगावा। बूढ़ा बूढ़ा लोग सब सआ फो भान दे ऊ भी टोपी को ही प्रकार है। ऐनी ए पगड़ी, साफो, फेटा, केव है। इनमें घणा प्रकार का रंग रेवे। गावा में सब लोग घणा शोक से बन्दे पीछे चोटी की तरह लटका लेवे। कोई कोई की शादी होवे तब भी इन्हें ही बआ दे। आसा का लोग घना बढ़िया लागे है।